Aku one meseng hang hang kalok ruha. Pande'n laku ruha ho gah olo ngo weli di le kios, poli hitu gah aku langsung goreng ruha, poli hitu gah langsung hang. bao gula kole aku gah aku hang hang agu <noise> kalok ute. Pande'n laku ute ho gah olo ngo weli de le pasar poli hitu gah kole le mai pasar, aku langsung bersi ute, poli hitu gah teneng lanjut agu hang. Bao leso aku gah hang hang agu rugha, nggitu kole pande'n ruha ho aku olo ngo le kios ngo weli ruha, kole le mai kios aku gah langsung goreng ruha. <noise>